ଜଦ ପାନୀ ଆପସୀ ଜୀତା ହାଲେ, ବାହୁତ ମାତ୍ର ଆମେ ତାଲେ ପହାରୀ ଵାସେଟ କେ ଜଦ ଭୀ ପହାରୀ ପହାରୀ ଆପନା ହୈ। କିଛୀ, ଥୀବା ପତ୍ଥାରା ପତ୍ଥାରା ନହଲେ କୋଟୀ କୁନୋଲ ଦଚସବାଜ ଦେଖୀ ଧରୀ ରହୀ ଵାହ। ଜଦ ଦେଵୀ ସାପଵା ପାଵଜ ଥାଲେ ଦେଶେ। ଦେଵୀ ବାଡେ କୀ ତୋଡେ ଦୋଵା, ପାନେ ଵିତର ମାରେ ସିଦୋ ଦେଵୀ ଆମୋଂ କାମୂର ଚାହେଂ, ତାକୂ କାମୂର ଦୋଵା।